Tembiporu refrigerador jokuaeko mbae iroija oyapovae, kiraitapa jpkuae yande ñañono yandeye jokuaeko oipota jei yande yemongueta iroijaveita oiko oveveiaveita anita yamonguia jae jokua oipota jei yandeyemongueta ironja vei ta ko oiko